<noise> मनै संसारके सर्वोत्कृष्ट प्राणीमे अइता। मनैन् के इच्छा, चाहना, सपना कबुफे पुरा नाई हुइतियाँ। मनैके एक्ठो इच्छा ,चाहना अथवा सपना पुरा हुइजाई कह्लेसे तुरुन्ते औरे नयाँ इच्छा, चाहना अथवा सपना देखे लागी। तभिमारे यी संम्भबे नाहे की मनै अपन सपना बिना पुरा कर्ले शान्तितिती रेहे सिकी।